Dité vert, dité fumé, <noise> dité Ylang, dité blanc, <noise> dité noir. Ny maha samihafa an'ireo: ''gny tsirony". <noise> Ny dité blanc i fotsy be, mahery. Ny dité noir, mainty be da tena mahery, manasitra arety. <noise> Ny dité vert, i fihanitsika an-davanandro io, <noise> fihany marandray amin'ny mofo. <noise> Ny dité fumé, fa dité fa natao maiky, igny izany lafa misy gny vahiny da fa gny dité i dité maiky igny gn' anaova gny dité soa ho afa-po gny vahiny.